ما في طريقة مضمونة عشان أتأكد إن اللي أشوفه دة الشي حقيقي، لكن أعتقد إنه لو كنت جادرة إني أتفاعل مع العالم بشكل طبيعي، <hesitation> وأجدر ءأثر فيه هذا يدل على إنه ما تعيشينه هو شي حقيقي.